नया नया सब के मिले के चाही कहेन उ गरीब रहो धनिक रहो छोटा जात के रहो बरका जात के रहो ओकर थाई पैसा नरहों चाहे पैसा रहो । नया सब के लागि बनल बा मगर आवी के दुनीया मे बेसी जकरा थाई पैसा बा उ ओकारे इंसाफ होइया जकरा थाई पैसा नब ओकरा इंसाफ न होइया । कहेसे आवी दुनिया पैसा मे चलाइट ता ई बहुत ननीमन चीज बा एकर बरेमे किसियों सोचएके चाही आदमी सब के पैसा एउटा चीज न बाका पैसा त केहु कमैया । कथी मरला के बाद पैसा थोरी न लेजाई आदमी सब ऊहएलगी नया के सोच के लागि हम कथी काहम्म सब के बराबर होयके परलख नया तोरो न होयके पराल कम हाम्रो न होयके परल ऊहएलगी । नया सब के लागि बराबर होयके परलख भगवान आई एकदीन नया सब के एउटा होइया बदमे मरला के बाद केहु नर्ख मे जाइया त केहु सोआगर मे जाइया नया उजना वी होइया आ ई अवि जमीन मे वी नया होइया । भगवान के पास पुआगला के वी नया होइया ।